Ny lapoaly de misy lapoaly fisaka natao anendasana zavatra kelikely, misy ihany koa ny saba izay mahazaka menaka betsaka atao fanendasana mofo maromaro ohatra, de aty aminay tsy misy karazana kasiraoly fa iray ihany de ny <hesitation> vilany, de <hesitation> mitovy daholo ny paoziny vilany sy ny fampiasana azy.